שי בלעכס, אלקסאעד אללי כיחפזווהום אלדרארי אלסג’אר כיעאונו בזאף פ תקווית אלדאכרה, ו חתה אלתנמיה דיאל אלחס אלג’מאלי ו אללועה, ו לעאבל עלא שרט חאס האד אלחפ’ז יכון ען פהם, מאשי ע’יר יכון ען זהר קלב, באש מא יג’יש האדאק אלמלאל בניסבה לולידאת אלסג’אר ו יחפזו דאק שאי ען חוב.